no nauhoitus Askolan Huuvarissa elokuun - kuudentenatoista päivänä haastateltavana edelleen Antero Mantere Vakkolassa syntynyt tuhatkahdeksansataa kahdeksankymmentäkahdeksan niin se juhannuksen vietto
näethän nyt kun on se oli nyt juhannusaatto siinä että nyt niin kuin töitä tehtiin niin kuin nyt puoleen päiviin asti mutta sitten siinä oli tapana joka - juhannusillaksi laittaa ne - kukkuvalkea niin kuin askolaiset tekivät aina mutta siinä on toivat joka talosta semmoista - tai semmoista niin puuta että sen sai oikein ison ja se oli siinä siinä siinä siinä noin kallion käänteessä missä nyt on koulu uusi koulu kansakoulu laitettu ja sitten kenellä talolla nyt oli kun nyt siihen aikaan täytyi käyttää sitten tervaa rattaat tervaa reet tervaa että ne osti nyt rikkaammat talot ja semmoiset niin koko tynnyri ja kun se tuli tyhjäksi niin se tervatynnyri sitten oikein pitkä niin kuin nykyään se on tuo tuo lipputanko semmoisen tangon päähän ja se palamaan ja sitten se oli se juhla siinä oli että se alettiin nyt noin niin kuinkas minä nyt sanoisin siihen aikaan siinä kahdeksan tai puoli yhdeksän aikaan ja sitten sinne tuli sentään melkein naapurikylistä ja pitkin väkeä siinä oli väkeä paljon ja sitten siihen aikaan justiin kun minä nyt olin perin - pikkupoika muistan kun alkoi Askolassa rupeaa toimimaan semmoinen laulukuoro ja noin se oli se se lukkarina silloin Askolassa se mikäs se nyt Pohjanpelto niin ja se sitten - lauluseuraa johti ja usein ne lauleli siinä kaikkia ei mitään hengellisiä lauluja mutta tuommoisia noin -- tai sellaisia kaikkia ja pappi oli siinä ja opettajat mitä Askolassa melkein oli kaikki siinä oli väkeä paljon no sitten se oli tavallisesti se oltiin siinä noin kun se melkein niin kuin hiiltyi että - yhteen puoleen kahteen asti aamupuolella sitten ne rupesi häviämään ja nuoret sitten sinne huissanmäelle siellä oli huissa Vakkolassa siinä siinä siinä missä nyt on toi Martti Mäittälän kauppa siinä pellolla ja siellä sitten taas laulelivat kaikkia kansanlauluja sellaisia niin ja siihen huissaan se oli siksi suuri että noin siihen mahtui kaksikymmentä ihmistä yhtä aikaa ja sitten keinutettiin sitten ahkeraan mutta sitten taas jotka ei mahtunut huissaan tai niin että ne niin kuin vuoron jälkeen siinä oltiin sitten toiset noin ne leikki tuota tuota leskeä siinä ja mitäs niitä nyt oli semmoisia leikkejä vanhanaikuisia arpomista ja kun yhdellä oli että näin kädet lyötiin yhteen ja se esine kulki jonkun kämmenessä että sitten ei tiennyt kuka sen - joskus sai ja sitten yksi oli aina kyydissä joka täytyi vahtia sitten jos jos sai kiinni niin silloin pääsi siitä siitä siitä noin - vahtipaikasta pois mutta sitten se oli niin että siinä neljään asti likimailla tai niin niin kuin puoli neljään siellä - huissanmäellä oltiin ja sitten noin nyt palvelijat niin kuin piiat täytyi mennä sitten lehmänlypsylle ja kaikki taas töihin ja sitten aamulla se oli oikein kaikkien määrä lähteä kirkkoon siihen aikaan käytiin kirkossa - joka joka pyhä niin että ei sieltä pois ollut kukaan että taloistakin oli oikein niin kuin ukaasi rengille ja piialle että täytyi käydä kirkossa ja se oli sitten taksa että kun noin kun ei siihen aikaan nyt ollut näitä tällaisia vaatetuksia mutta että oli tavalliset pitkät hameet ja treiju ja ja sitten valkoinen paita hihat aina yli puolen tuohon yli kyynärpään alaspäin ja sitten noin se oli pellavainen ja sitten oli niin kuin vyötäröstä alkaen sanovat sitten sitten - särkiksi niin sanovat sitten paitaa niin se oli särkki alimmainen sitten se oli rohtimikankaasta ja se oli tuohon puoleen puoleen sääreen asti että monta kertaa niin tuollaiset emännät välillä - ja vähän semmoiset niin kuin sanovat niin kuin vanhanaikuisemmiksi vielä kun ei siihen aikaan nyt käyttäneet noita pöytätuukeja eikä eikä noin noin hantuukejakaan paljon ollut eikä sellaisia niin äkkinäiseen vain särkin alimmaiseen ne pyyhkäisi kahvikupit ja minkä puhtaaksi että sellaisia tapahtui niin nyt niihin aikoihin mutta mutta se nyt oli se aika silloin sellaista kuin se nyt oli mutta että hyvin silloin kaikki oli sovinnossa ei silloin ollut mitään näitä näitä näitä puoluekiistoja eikä eikä noin noin kuinkas minä nyt sanon niin eikä minkään muotista että olisi halveksittu palvelijoita tai talon isäntä tai emäntä että se olisi nyt halveksinut palvelijoitaan tai mitään ne oli niin kuin yhtäläisessä arvossa mutta - että vaatetushan oli yksinkertaisempaa palvelijalla se kuin isännällä vähäisen ja emännällä
no koristettiinkos nämä tuvat millään tavalla -
no se oli oikein taksa että meijut tuotiin tai koivuja niin kuin meijuksi meijuksi nimitettiin niitä oli sitten jo oikein paljon ja sitten noin revittiin haavan lehtiä tai oikein suuria koivun lehtiä niin se oli sitten levitettiin lattialle kun siihen aikaan ei - ollut mattoja ei niistä tiedetty oikein mitään että - niin kuin nykyään on nämä matot niin kutovat niin ne oli noissa tavallisesti sängyn sängyn päällä kun - sängyssä oli vain oljet ei ollut mitään noita patjoja tai polsteria tai sellaisia muuta kuin oljet niin noin sitten lehtiä lattioille aina oikein oikein paljon ja ennen juhannukseksi niin se lattia kuurattiin ei ne ollut maalattuja ennen vanhaan lattiat kaksi muijaa kun lykkäsi varsiluudan kanssa ja hietaa väliin ja vettä niin se oikein siitä lähti lastut pois lattiasta kun ne kuurasi ja kyllä ne puhtautta niin piti ja - harrasti niin mutta että se nyt oli vähän taas niin kuin vanhanaikuisempaa että ei se ollut niin kuin nykyään on kaikki pesupulverit ja sellaiset
onkos teillä tietoa minkäs takia niitä meijuja pidettiin
no se oli nääs se lehtimajan juhla sehän on raamatullinen raamatussa ja oikein näethän se juhla raamatussa kirjoitettu että se oli se se piti olemaan niin kuin sen lehtimajan juhlan muisto että se on se on vasta siihen aikaan ruvennut Suomessa käyttämään noin nyt vanhojen tietojen mukaan kun isäukkokin on sitten puhunut minulle ja noin sitten tuo tuo Askolassa oli silloin siihen aikaan kun minä olin pikkupoika pappina se se Ilmonen niin sekin puhui ja että se olisi siitä tullut peräisin Suomeen kun Suomi on tullut kristinuskoon sitten ne alkoi sitten - niin kuin lehtimajan juhlaksi tulla se ja sitten noin muutenhan se juhannuspäivä oli ennen - oikein Johannes Kastajan syntymäpäivä pitäisi olla niin siitä - siitä se on tullut juhlittua se kun se oli ennen juutalaisten aikana ja se lehtimajan juhla niin se jäi nyt sitten että ja olihan se nyt vieläkin tuodaan koivuja ja semmoisia sisään ja - siitä se muodostunut on niissä tähän ja askulaiset pitikin sitten oikein oikein juhlana niin juhannusta että ei siinä ei siinä noin noin mitään semmoisia ollut jättäneet pois mitä nyt -- olisi tarvinnut olla siinä kaikki
olettekos te koskaan joutunut kuulemaan että ne olisi tehnyt semmoisia jotakin juhannustaikoja
no ei ne juhannuksena koskaan tehnyt se oli enempi niin kuin pääsiäisjuhla ja jouluyö silloin niin pahemmin tuli tai niin että nyt kävivät ja tekivät semmoisia mutta se että - juhannus noin saunaan kun meni niin silloin piti koettaa jos vain suinkin oli lehti niin iso että sai uudella vihdalla kylpeä se oli ainakin - jo niin kuin viimis päätä että silloin täytyi uudet vihdat olla ja sitten siinä nyt tehtiinkin - juhannusten jälkeen kohta noin niin paljon vihtoja että ne riitti noin vuoden ympäri kun ei ei askulainen ilman vihtaa koskaan kylpenyt ja hyvä täytyi olla löyly saunassa
no mitäs ne oli ne sitten semmoiset joulutaiat
no ne niin kuin jouluna oli sellaisia nyt että se joulupäivänä ei olisi saanut mennä mihinkään kylään ja sitten eikä noin taas silloin ne ottivat niin kuin - joulun aikana sellaiset se oli niin kuin kateutta tai mistä se olisi johtunut menivät toisten navettoihin ja lehmiltä ottivat joko - ja - jo hännästä tai mistä karvaa pois ja semmoinen että se rupesi näkymään niin ison vaika ja sitten lampaat niin villaa keritsivät ja että se oli nyt niin kuin sellainen taksa että se olisi pitänyt jotakin saada onnea tulemaan itselleen ja ja toisille niin kuin sitten häviää ja sitten pääsiäisenä oli taas ne ne kaikki noin maat mitä että maat piti kasuta jos sai toiselta hyvää viljaa ja sen sellaista niin että sitten aina koettivat ottaa - navetoista ja elukoista ja hevosonnea kutka taas hevosmiehet sellaiset jotka oli innokkaita jos naapurilla oli hyvä hevonen ja itsellä oli huonompaa tai niin kuin heikompaa arvostansa niin hevoselta taas vähäsen jouhia - harjajouhia tai hännästä tai semmoista että se aina niin kuin näköjään aina teki niin kuin hevoset semmoiseksi huononäköisemmäksi tai niin että se niin kuin pilasi hevoset ja niitä sitten keräsivät ja salaa sen vain täytyi koettaa saada mutta kyllä ne aina tahtoi tulla ilmi kun ne vähän kyttäili joka ikinen niitä että ei niin salaa päässyt oikein mutta että ei silloin - ollut mitään että olisi ollut ovet niin kovasti lukittu tai mitään niitä oli vanhanaikuisemmat ovet kaikki ja sillä tapaa ne niitä menetteli aina
mitenkäs sitten helluntait vietettiin olikos siinä mitään erikoista
siinä ei se ei ollut mikään pahempaa tai niin mitään erityisempää taikoja tehneet koskaan mutta noin se oli kyllä aina yleinen yleisestään niin iso juhla niin että sitten yhtäläiseen melkein kunnioittivat helluntaita niin kuin muita juhannusta ja joulua vaikka joulu kaikkein - tärkein juhla oli niin ja sitten oli sitten pitivät juhannusta ja sitten pääsiäinen ja juhannus oli taas niin kuin kesän ja suvijuhlissa kaikkein isoin helluntai oli vähän niin kuin sellainen aattojuhla juhlan olevinaan mutta että - aina se oli ne kirkonmenot niin että kirkossa käytiin ahkeraan silloin ja ja - saarnat kuunnella ja
no olikos mitään juhannusruokia erikoisempia
no ei ne mitään nyt erikoisemmat ollut mutta että ne nyt käytti kyllä aina niin kuin parhaimman jälkeen niin köyhät ihmiset yritti aina sitten parhaimpaa parempaa ruokaa ja samaa nyt varakkaammat niin että se oli nyt niin kuin silloin kun minäkin nyt olin sellainen että nyt rupesin muistelemaan ja että niin kuin tuo tuo veskunat ja rusinat kun ne on nyt oli ulkolaisia että siitä ruvettiin keittämään sitä soppaa ja sehän oli se kaikki oikeastaan niin kuin kaikkein paras herkku mitä sai ja sitten riisi - riisiryynit ryynit niin kun niitä rupesivat käyttämään niin se oli ja ne oli niitä kaikkein parhaita parhaita herkkuja sitten ja - palvasivat lihat keväällä aina niin niitä oli palvattuja lihoja paljon lehmän ja lampaan ja sian lihaa ja sen sellaisia
olikos tämä pyhäinmiesten päivä mikään erikoinen juhlapäivä
no se ei se ei ollut kun se oli taas niin kuin muuttopäivä kyllä sitten juhlana hyvin pidettiin nääs pyhäinmiesten päivä jos nyt niin kuin palvelija piika tai renki niin jos se nyt muutti talosta toiseen taloon niin sitten alkoi se friiviikko se oli viikko ennen kuin meni toiseen taloon niin sitten siitä talosta kun lähti niin siitä piti sitten saada semmoista Martin kaasia niin Martin kaasiksi sanovat juustoja voita ja se oli se semmoinen lööpijuustoksi sanovat kun ne kuoritusta maidossa tekivät sen kun ensin kuumasivat kretan pois ja sitten noin sitten sellaiset juustot semmoiseen kehään - kehään tehtiin että siinä nyt oli taisi siinä tulla niin kuin nykyään sanotaan kilon paino ja sitten oli limppu täytyi olla hyvä tavallinen ja sitten silloin ei nyt vehnäjauhoja ollut mutta että ohrajauhoista leivottu rieska ja sitten jotakin lihaa ja ja sitten voita jonkun määrän niin ja se -- ne oli sitten ne Martin kaasit että siinä piti sitten niin kuin viikon muka elää jos meni kotiansa tai missä ne vietti sen friiviikon ja sitten se friiviikon aika silloin tehtiin hyvin paljon noita noin maltaita kun ne joka talossa melkein pari tynnyriä tekivät noin maltaita että se vuoden riitti niin ja se oli se mallassaunan aika sitten kun siellä nuoret pojat ja flikat aina kävivät nyt toinen toisiaan mallassaunassa siellä sitten paistettiin siinä uunin päällä pannukakkuja semmoisien pannujen päällä ja ja sitten vähän oli sellaista että silloin noita palvelijoita jos oli renki tai piika että ne oli vähän niin kuin muhinoissa niin siellä taas sitten semmoista semmoista niin harrastetta että sitten oli melkein koko kylässä ja oikein oli sananparsiakin - vakkolaisilla että noin maltaat ei tullut hyviä jos ei poikia saunassa käynyt että siitä panivat niin vähän niin kuin merkille että noin jos - jollakin kun onnistui huonosti maltaat niin niin usein noin siinä oli Vakkolassa niin se vanha Mäittälän mylläri se sanoi että no eikös pojat ollut mallassaunassa kun ne myllyssä sitten jauhoivat ei ei hienoksi niitä maltaita mutta sillä tapaa että se nyt meni se jyvä kun se oli itänyt että se meni niin kuin neljäksi viideksi semmoiseksi kräädimyllystä läpi laskettiin ne mallas maltaat
kuinkas tämmöisiä hyviä maltaita oikein tehtiin
no kyllä siinä oli vähäsen tarkkaa se täytyi idättää ensisteen kylmässä siinä kastelivat aina ja idättivät että se tuli juuri oikein pitkille iduille sitten telläsivät noin siellä saunan parvessa niin sitten telläsivät ne kasaan siinä ne oli vähät aikaa että ne niin kuin rupesi lämpiämään sitten ne levitettiin ja ruvettiin lämmittämään uunia että se tuli semmoinen lämpö siihen vähän kertaansa ja sitten aina siellä täytyi sitten kääntää niin kuin ne maltaat siinä siellä siellä siellä parvessa että ei ne saanut olla yhdellä tapaa että kolme neljä kertaa päivässä ja sitten mitä noin likemmäksi se rupesi enempi kuivaamaan niin sitten ahkerampaan täytyi olla maltaita liikuttamassa ja se oli tavallisestaan piikalikan työtä tai sitten jos ei talossa ollut sellaista piikalikkaa joka sen noin kykeni tekemään niin sitten se emäntä oli siellä mutta silloin ei pojat tahtonut päästä - mallassaunaan kun emäntä vain oli mutta että ei kaikki emännät siitä välittänyt kyllä ne antoi tullakin mutta mutta että ei siellä mitään nyt muuta ollut että se olisi sellaista niin niin kuin nuorten ajanvietettä kun ei siihen aikaa ollut mitään oikein muita muita huvituksia että niin kuin nyt sain että joskus nimipäiviä joku piti että sitten oli tanssit että mutta kun ne oli se - nurkkatanssit siihen aikaan kun minä olin nyt niin kuin kielletty että niitä ei saanut pitää
mistäs semmoisen maltaan tunsi hyväksi
se tuli niin semmoiseksi imeläinen ja sitten makea se maistui niin kuin rupesi oikein hyvä mallas maistumaan niin kuin olisi noin tellännyt kuinkas minä nyt sanoisin sokeria ja - niin kuin nyt sokeria tellättäisiin ruisjauhojen sekaan ja sitten rupeaa maistelemaan kun - oli vähän imeläisiä imeläinen ja makea se täytyi olla ja sittenhän niitähän syötiin paljon oikein se oli oikein herkku mutta se vain että tahtoi aina tehdä se tempun monta kertaa kun paljon söi että meni vatsa rikki sanoi askolainen että siitä tuli vähän kiirettä ja mitäs niitä meni sentään talossa vuoden mittaan maltaita näethän ensisteen oli niin kuin suvityötkin alkoi niin heinäaikana täytyi olla ja sitä olutta sitten oli rukiinniiton aikana olutta ja useammat talot vielä piti sellaiset ruistalkoot että nyt mäkitupalaiset tai itselliset ja talosta toiset taloonkin niin aina toinen toisiaan menivät taas yhdellä päivällä niittämään ruista ja sitten silloin täytyi olla hyvä hyvät oluet ja hyvät sapuskat pöydässä ja noin sitten oli ne talkootanssit päälle taas usein joka talossa melkein aina soittajia oli kaiken näköisiä - harmonikansoittajia ja viulun soittajia ja se oli oikein kuuluisa viulunsoittaja ennen siinä Vakkolan ja siinä koko ympäristössä Monninkylässä ja Vahijärvellä se se Pelmannin Timo sen Noita-Timon poika jos siitä Noita-Timosta olette kuullut koskaan
en ole vielä
se oli se oli se on - elänyt siinä nyt niin kuin että oliko jaa se on kahdeksantoista sataa mitäs se on kuusikymmentäköhän se on kuollut vai kuinka se on niin että - siihen asti se on elänyt se Timokin oli silloin kun minä olin nyt - poikamies niin se oli jo vanha mies semmoinen kuuden seitsemänkymmenen se oli sen poika
no muistattekos te yhtään mitä ne olisi tästä noita-Timosta kertonut
no ne jutteli että se oli etevä parantelemaan semmoisia ihmisten tauteja ja eläintauteja kaikkia että se noin että ei se mikään erinomainen noita oikeastaan että ei sitten voinut edes noidaksi sanoa mutta se sai sen Noita-Timon nimen se keräsi suviaikana tuolta pitkin suosta ja soista niin ja sitten pelloilta ja kaikkia semmoisia erityisiä kasveja ja niitä se keitti ja niistä se sai sen semmoisen lääkkeet mitä se sitten antoi mutta se että sillä oli vain se taksa että se jotakin popisi ja velhoili ennen kuin antoi sen kenellekään mutta sanoi että se - hevostautiin ja lehmille ja ja monta ihmisetkin niin - semmoisista taudista parantuvat että ei se taas mikään noin ollut ollut että se pelkällä noitumisellaan olisi mutta se oli semmoinen vähän niin kuin oikea lääkäri itseoppinut lääkäri
no onkos kukaan kertonut että olisi parantunut siellä
juu minä muistan niin hyvin kun noin siitä oli Vakkolassa se se Juslan isäntä se on nyt vissiin niin se olisi nyt niin kuin polvea mentäisiin takaperin yksi neljä polvea takaperin niin sellainen isäntä sen oli ollut jalat niin hurjan kipeät että ei tahtonut mihinkään päästä tullut äkkinäiseen ja sitten se oli mennyt hevosen kanssa niin kun se Monninkylässä asui se Timo sinne ja Timo sitten oli ottanut sitten niitä lääkkeitään ja ruvennut keittämään vettä vain suuren padan tellännyt kraakkuun ja tuonut ison tiinun semmoisen tupaan ja ja keitti sitten vettä ja sitten oli tellännyt sen siihen istumaan no se isäntä sanoi kun vielä muuten - vain että tuleekos tästä nyt mitään vaikka tässä istuu no istu nyt vähät aikaa edes siinä lopulta se pyysi auttamaan pois sanoi se että sen oli tehnyt semmoisen niin konun vaikutuksen se vesi ja sitten kun se nosti pois niin se tuntui isäntä sanoi että oli niin hyvä olla jo että ei paljon tuntunutkaan mutta Timo sanoi että tule noin huomenna niin - istut uudemman kerran ja kolme kertaa se oli sitten sillä tapaa istuttanut sitten se oli pääsi siitä että se oli - niissä jaloistaan oliko se sitten semmoista niin kuin reumatismia ollut tai mitä mutta että eihän siihen aikaa mitään reumatismia puhuneet - että joku sanoi että on kihtitauti en minä tiedä - miksikä ne sitten tarkoitti kihtitauti niin eikä niitä muita tautien nimitystä ollutkaan kuin kihtitauti ja keuhkotauti se oli vain rintatautina ja ja sitten jos oli jotakin semmoisia polttoja niin se oli polttotauti kuume jotakin sellainen kun tuli
uskalsikos nämä naiset käydä siellä Timon luona
juu naiset meni yhtäläiseen siellä apua hakemaan itselleen ja naiset kävi aina hakemassa lääkkeitä Timolta jos lehmä oli kipeä tai mitä hyvänsä se Timo ja se se oli vain taksana että sille täytyi noin kyllä kun meni meni jotakin toimittaa niin viedä viinaa että se siitä viinasta muka katseli mutta enhän minä tiedä näkikö se siitä mitä - mutta se oli sellainen nyt että se oli sen aikuinen viisas lääkäri niin niihin että se noissa ruohoista ja semmoisista osasi valmistaa ja eiköhän nykyäänkin laita noista ruohoista paljon lääkkeitä
eiköhän niin no olisikos kukaan nuori tyttö käynyt siellä niin kuin pyytämässä apua tuommoisiin lemmenhuolissa onkos siitä kukaan kertonut
kyllä niistä on vähän jutelleet ja - minä muistan äitivainaa puhui siitä siinä siinä Vakkolassa oli tapahtunut sillä tapaa että yksi talon tyttö se olisi ollut tytär niin se olisi halunnut niin kovasti päästä toiseen taloon miniäksi mutta se poika oli ollut vähän sellainen että ei se välittänyt oikein ja ja ja flikalla oli kova halu niin se oli salaa käynyt ja Timon puheissa ja Timo oli vain sitten selittänyt että vartoa nyt kun pojalta loppuu se toinen halu kyllä se tulee sitten sinun kanssa ei se mitään lääkkeitä antanut - tai mitään mutta että vain jutteli sille ja likka - uskoi sitä sitten ja parihan niistä on tullut ne on ollut niin se on se oli - Uudenklemetin talossa oikein ne emäntä ja isäntä niin sitten olivat ja se naapurin talon likka oli vähän harmissaan kun ei meinannut oikein poika huolia vaikka siihen aikaan maailmassa oli vähän sillä tapaa ja että vanhemmat naittoi naittoi lapset että se oli melkein vähän niin kuin vanhempien komennon alla ja se naiminen että ei sitten saanut vain niin mennä niin kuin nykyään ottaa kuka kuinka - haluaa
no kihlattiinkos siihen aikaan ja
juu kihlasormus täytyi olla ensisteen
mites se kihlaus oikein tapahtui sitten
no silloin kun ei nyt muualla ollut semmoisia paikkoja kun ne Porvooseen sitten ajoivat ne ostivat ne sormukset sitten poika ja - likka osti pojalle ja poika likalle sitten pidettiin noin ja se kihlaus tapahtui aina että se melkein sama sitten seuraava pyhä kun kuulutettiin ensimmäisen kerran sitten oli ne kihlajaistanssit tanssit sitten - talossa ja silloin pidettiin vähän semmoista semmoista juhlaa että noin käskettiin sukulaisia ja parempia tuttavia ja naapurit ja semmoiset että että oli sitten kahvia ja ja ruokaakin tarjosivat toisessa paikassa mutta että ne tanssit oli illalla päällä sitten kihlajaistanssit ja sitten kun kolme kertaa oli kuulutettu kuulutettu sitten pidettiin häät mutta että välillä se nyt lykkääntyi että meni viikko perempään sen kolmannen kuulutuksen tai kuinka nyt taas ajatteli että valmistavat sitten oli ne häätanssit ja ja hääjuhlat niin ne nyt oli oikein komeat ei silloin mitään mitään nyt noin häälahjoja käyttäneet eikä mitään - siinä sitten niin kuin talolliset kun ne naimaan meni niin oli vähän juhlallisemmat häät mutta sitten niin kuin tuommoiset köyhemmät niin kuin renki ja piika kun ne - häitänsä piti niin sitten ne täytyi sen verran nyt hankkia että kahvit sai tarjottua ja talossa ja sitten sen jossakin talossa pidettiin ne häät ja sitten sai sen pelimannin maksettua ja sitten se osti - sitten viinaa noin vähän enemmän ja sitten oli kenkkäri joka sitten tarjosi ja siinä oli sitten sellainen taksa että siinä annettiin joka otti pojat nyt ryyppivät eihän naiset käyttänyt niin noin vapaaehtoinen maksu - semmoinen ryyppylasi oli - mihin ne kaatoi ja ja sai antaa rahaa että sitten oli sitten niin kuin niitä morsiusparin hyväksi että rikkaammat niin antoivat kaksimarkkasen ja kahdestakymmenestä viidestä pennistä alkaen aina kuinka ja aina jos ryyppyä meni ottamaan niin silloin taas antoi sitten sen sen mitä nyt meinasi siitä antaa mutta sitten sen kenkkärin oli velvollisuus se että se taas piti sen huolen että ei kukaan saanut liikaa että ei se noin tullut sen takia juovuksiin että korkeintaan kaksi tai kolme ryyppyä sai joku mies ottaa niin joka nyt otti sen ja ja siitä tuli sitten sitten niin kuin huushollin alku että pääsivät nyt perustamaan itselleen ja sitten oli niin kuin - palvelijalikka se nyt kylvi pellavaa ja aina talossa ja sitten laittoi niitä semmoisena sivutyönään kuntoon ja sai noita lakanakankaita ja muuta semmoisia kaikkia kuin nyt tarvitsi vähäsen paitakankaita ja kun miehilläkin oli siihen aikaa aina kaikki paidat - rohtimisessa kankaassa oikein työpaidat sitten sitten oli nyt vähän joskus hienompiakin että ei paljon ostokankaasta ollut siihen aikaan paitaa tehneet paita sitten ne oli se oikein kun hienona tahtoivat olla niin sitten oli ne maniskat kaulassa ja semmoiset kun tryykärit Porvoossa ainoastaan olikin semmoisia ne tryykäsi ja tärkkäsi millä ne sai ne semmoiset kaulukset niin kovaksi ja ja ne oli sitten maniskat kaulassa silloin oli jo oikein hieno mies ja herra mutta että ne oli nyt harvat kun niitä kaikki talonisännätkään justiin niitä maniskoita käyttäneet kyllä ne oli muut
no tästä kihlauksesta vielä niin pitikös tämän sulhasen pyytää sitten morsiamen kättä
juu se oli sillä tapaa että nyt oli kun joku - sulhanen kun nyt meni niin kuin taloonkin niin sillä oli sitten toinen mies kanssa se oli se puhemies se puhemies sitten puhui asiat ja se kehui sitten sitten sulhasen taloa niin paljon kuin se ja täytyi olla semmoinen niin paljon kuin ikänä osasi kehumaan ja sitten siinä oli tavallisesti aina ne nyt flikan vanhemmat ja siinä ja sitten jos vanhemmat antoi hyvän myönnytyksen sitten sitten se oli valmis sitten ne lähtivät joko seuraavalla päivällä tai kuinka nyt sopivat taas siihen kihlan ostoon ja sitten ei enää noin -- sen tytön kanssa saanut toiset pojat mennä eikä samaa sen pojankaan kanssa toiset likat että ne täytyi olla vain niin kuin olisi ollut melkein valmiit - naimakaupat
no kun sitten häät tuli kuinkas häihin kutsuttiin
no se oli tavallisesti että noin sulhasen puolesta niin jos nyt tai noin morsiamen puolesta niin että ne oli nyt niin kuin sen morsiamen talossa kototalossa pidettiin häät niin sitten se morsiamen isä se kävi pyyttöä antamassa sitten kaikille ketä nyt tarkoitettiin häihin ja sitten noin sulhanen sai omasta puolestaan kyllä jotakin erityisiä sukulaisiaan pyyttää ja sitten ne häät tavallisestaan alkoi perjantaina ja se oli sitten se lauantai ja sunnuntaina oli sitten ne sanoivat häänrääppiäisiksi että se oli niin kuin kolme päivää ne häitä piti siihen aikaan ja sitten oli tanssit oli ja ruoat oli ensisteen kun se vihkiminen tapahtui niin usein aina kotona oli pappi vihkimässä ja ja siihen aikaan pappi vielä kysyi aina kolme kertaa ei se ollut niin kuin nykyään pääsee sillä yhdellä kysymyksellä pappi kysyi että tahdotkos ottaa nyt pojaltakin tämä mikä se nyt sattui nimi olemaan niin niin se kysyi kolme kertaa sen ei se uskonut pappi sitten yhteen eikä kahteen ja sitten sitten oli noin kahvintarjous sitten se oli ja sitten oli ne tarjoilijat tai niin ja kokki erityinen sitten aina kylässä kun oli melkein sellaiset joku - ihminen oikein erityinen niin kuin kokki joka ne ruoat laittoi ja sitten oli pitkät pöydät talossa sitten kun oli - järjestetty että siihen pöydän ympärille kaikki sitten aina niin paljon kuin kertaansa mahtui että monessa monissa häissä niin sanoivat että oli kolme pöydällistä väkeä syömässä ja niihin nyt meni ainakin siinä neljä viisikymmentä henkeä monta kertaa siihen pöytään mahtui ja sitten ne tarjoilivat siinä oli sitten se kenkkäri taas joka kuljetti ruoat että se ruokatarjotin se kulki ympäri pöydän pöydän ja sitten taas pois että kukin siitä sai aina itselleen ottaa - niin paljon kuin halusi ja sitten kun ne oli kaikki se oli sitten niin se yleinen juhlaruoka niin se veskunasoppa viimeiseksi niin sitten aina siinä pöydässä joku vanhempi isäntä tai vanhempi - joku välillä oli joku - tuommoinen hantvärkkärimies sellainen niin kuin seppä tai suutari tai kraatari joka oli hyvä laulamaan sitten se ruokavirsi täytyi laulaa sitten ne taas poistui siitä pöydästä sitten ottivat toisen toisen pöydän taas - laittoivat kuntoon ja taas toinen ja jos että kolme pöytää pöytää pöydällistä oli väki ja ne - passarit ja ne sellaiset kenkkärit ne söivät perin vain sivulla että ei ne pöydässä ollutkaan aina sitä mukaa kun oli mutta se että se morsian ja jos pappi oli niin pappi istui sulhasen vieressä ja papin rouva jos papilla rouva oli ja häissä niin se istui morsiamen vieressä sillä tapaa oli sitten se ruokailu järjestetty ja ne oli sitten pääpaikka niin kuin pöydän takana sitten aina ne isommat niin kuin arvokkaammat ihmiset sitten aina sillä tapaa kiersi kiersi se pöytä
no kenellekäs kaikki ensinnä tarjottiin
no se oli tavallisesti niin että noin kun nyt pöytä alkoi niin siinä oli siinä oli nyt niin kuin ne joko morsiamen ja sulhasen läheisemmät sukulaiset siinä että siinä nyt oli jotakin kaksi tai kolme henkeä sitten siinä kohdalta korkeintaan ne oli niin niin kuin kaksi niin se oli se joko morsiamen isä tai sulhasen isä jos ei morsiamella ollut tai niin että oli isä kuollut että ei ollut vain äiti - niin se oli sitten ensimmäisenä ottamassa tai sitten sulhasen isä ensimmäisenä ja siitä se sitten alkoi kiertää että sitten tuli - morsiamelle ja sitten sulhaselle ja tai niin - papin rouva nyt oli siinä että se oli vähän niin kuin arvokkaampana piti se sai sitten ja sitten sulhanen ja sitten sitten otti noin pappi ja sitten se kiersi aina ja se kenkkäri täytyi vain katsoa että oli astiassa tavaraa että sitten se taas vaihtoi toisen jos meni niin kuin tyhjäksi ja siihen aikaa maailmassa sentään söivät riskisti ei ollut mitään noin nurkuria - sitten täytyi syödä silloin kun syömässä oli
no mitäs ruokaa teille tarjottiin
tavallisesti oli ensisteen sellaista laatikkoa tehty noin perunaa ja perunalaatikoksi niin siinä oli sitten jotakin lihaa ja sellaista kastiketta joko sianlihaa tai sitten paistettu sitten tuli hyvin usein oli jotakin sanovat perunasopaksi sitä se oli sitten noin keitetty lihaa ja perunoita niin ja jotakin höysteitä tellätty mausteita mitä nyt oli pippurit ja suolat ja sen sellaiset lääkkeet sinne ja sitten noin sitten oli ja toisilla oli vielä sitten toistakin laatikkoa vielä joko lanttulaatikkoa tai tai sellaisia niin tehtynä kuinka etevä kokki oli ne täytyi olla hyvää hyvät ja muka että ei kokki - mainettaan menettänyt ja sitten sitten oli se - riisiryynipuuro se oli sitten se niin kuin jo viimeisen että se veskunasoppa oli kaikki viimeinen sitten - sai vähän niin kuin määräiseltä ottaa veskunasoppaa - riisiryynipuuroa piti olla ja niin paljon että sitä aina riitti - sitten söivät ja sitä ei nyt sentään ollut kun taloissakaan niin kuin suurina juhlina ja semmoisissa - pitoruokina niin ja sillä tapaa ne sitten aina koetti ja kyllä se oli vielä siihen aikaan monessakin paikassa taksana että ensin kun pöytään meni ja alkoi niin oli se ruokaryyppy lasi sitä sai sitten kuka halusi niin sen ruokaryypyn ja se oli mies tavallisestaan joku nuorenpuoleinen mies niin tai sellainen oikein se kenkkäri kenkkäriksi sanovat niin sitten joka tarjoili kaikki mutta että siellähän oli - vaimoväkeä häijysteen sitten kun keitteli sitä ja kun oli aina tavallisestaan talon tupa niin semmoinen verho tellätty sinne korsteenin puolelle että ei sinne nähnyt - lakanasta - kankaasta ja - raidit niin siihen kun - raitiahan niin nyt käyttikin aina siinä
kuinkas ne sen koristi se häätuvan oikein
no se oli sitten nyt että kyllä silloin jo noin käyttivät että ne teki jotakin semmoisia kranssia pujottivat että kylän likat kävi niin sen koristamassa semmoisilla kukkasilla ja havunoksista ja - ja nuoralla nuoran ympäri pujottivat että se tuli niin kuin tuvan ympäri se kranssi ja sitten se - peräseinäksi - sanoi peräpuoli niin se sitten oli siinä oli jotakin koristeeksi tehty sellaisia kukkasia ja kranssintapaisia niin mutta että ne roikkui vain aina kun ne naulalla kiinni eihän ennen vanhaan ollut talon tuvat ne oli vain - hirret näkyi ja kaikki ei siinä ollut mitään - vuorattuja eikä paperia tellätty eikä mitään että mustat hirret oli ja ja sitten toisissa taloissa toiset paikat taas niin panivat raidit kattoon että ei se - musta katto niin näkynyt että niitä raiteja täytyi olla taloissa paljon
mitäs lattialle pantiin
lattia oli usein sitten että vain niin kuin puhtaaksi oikein valkoiseksi kuurattu ei kun ei silloin - maalia käytetty niin lattialla ei ollut sitten mitään mutta sitten kun noin ne oli ne ruokakomennot ja ne kaikki kahvitarjoilut mennyt sitten kun se alkoi se häätanssi ensiksi oli se kontra kun tanssivat
mitäs se oli
että noin kaikki piti osata sitten ensisteen lähti puhemies vei - morsiamen yhden kerran ympäri lattian kävelytti se on kyllä tahtiaan siinä oli kyllä se soitti pelimanni sitten vei sulhanen oman morsiantaan talutti ja sitten aina joka ikinen kuka sai vuoron viedä mutta että kaikki -- muutkin kukkaslikat ja pojat kun ne täytyi olla ne kukkaslikkoja ja poikia kuinka paljon niitä taas oli ne oli ja - silloin jo se huomasi - kenestä tuli taas seuraavat hääparit niistä kukkaslikoista ja pojista näet noin likat haki jo sitten mielittyä poikaansa ja ja siitä sitten vanhat ihmiset sanoi kyllä kyllä tuosta kohta saadaan häät taas että nuo nuo on jo niin likellä se oli se se taksa niin ja sitten ne kukkaslikat ja pojat siinä taas sitten morsianta vuoron jälkeen ja ja sulhanen taas niitä kukkaslikkoja ja kaikki niin vanhat ja kaikki sitten sitten vasta alkoi ne muut tanssit polkat ja valssit ja ja sitten oli taas semmoinen loma kun tuli niin tanssi häätanssi sitten tuli se fyyrkantti siinä taas oli ja se oli - jo jo kaikissa nurkkatansseissakin se taksa että siinä ensisteen toinen poika meni hakemaan toista vastaan sitten pojat haki taas melkein sen likan mitä ne vähän jo tavoittivat saada omakseen niin se oli aina sitten parina että siinä taas ne vanhat vanhat äijät ja muijat ne kuiskailivat keskenään että niinköhän tuosta tulee vain pari ja ja ja nuo on niin yhteen se oli niin metkaa että sillä tapaa ne siitä saivat jo melkein etukäteen kylässä tietää että niistä tulee parit joskus ja usein kävi niin että sillä tapaa ne meni
no kiusasikos ne koskaan näitä muijia ja faijoja että tahallaan hakivat väärin
ei ei ne kiusaillut ja mutta että kaikki ne oli niin kuin siinä häätanssissa ne oli kyllä innokkaita tanssimaan - kuka vain suinkin vähänkin tahtia osasi
mimmoiset nämä rääppiäistanssit oli
no ne oli sitten sunnuntai-iltana silloin oli jo morsiamelta sitten kruunu otettu pois ja kaikki ei sillä enää - ja se morsiuspuku niin se oli kaikki pois sitten ja sitten oli ne rääppiäistanssit ja sitten se oli valmis ja ne oli tavallisestaan että niissä ei nyt paljon enää jaa kyllä ne nyt niin kuin likimmäiset sukulaiset sillä sunnuntaipäivällä vielä ruoan sai minun niin kuin kauimmaisia niin ne lähti jo pois että niitä ei ollut niin paljon muuta kuin läheisiä sukulaisia jos oli kaukaa kun sitten monta kertaa sentään täältä niin kuin toisesta kylästäkin oli sulhanen niin se joutui sillä tapaa ja samaa morsian ja niin noin että se sillä tapaa ne tässä Askolassa pitivät sitä taksaa että ja sitten noin sitten se oli valmis taas sitten vain vanhat muijat ihmetteli että onkohan tuo nyt sitten hyvä pari että ei tule riitainen sitä ne pelkäsivät kaikki
olikos tässä kun mitään semmoisia uskomuksia että milloin tulee riitaisa pari ja milloin tulee hyvä pari siinä häiden aikana
no ei ne mitään muuta mutta jos sitten vain että noin minä muistan kun se tässä oli siinä Vakkolassa yksi vanha vanha kokki niin se oli vielä minunkin aikanani hengissä Eetla se oli semmoinen pahus ruotsalainen en minä tiedä oikein mistä päin maailmaa se oli jos noin sattui että kaatui jotakin ruoka-astiaan tai - niiltä passarilikoilta tai niiltä tai siltä kenkkäriltä tai semmoiselta sitten ne aina vähäsen jos muijat sai sen tietää niin sanoi että ei ei tuossa tulee jotakin nyt ei ei siitä tule oikein sääli että jotakin temppua niille maailmassa sille parille tulee että se vähän niin kuin koski semmoista semmoista taikauskoa niillä oli vähäsen kaikkia että ne katseli siitä ja ottivat niin kuin pahaksi että täytyi oikein pitää varalla että ei mitään pitänyt kaatua tai mennä nurin no se oli se olut kun sitä oli sittenhän ne joivat niin häijysteen miehet ei - vaimoväki niin paljon juonut mutta miehet sitä täytyi olla sentään oikein aika tynnyri niitä häitä vastenkin tehtynä
mistäs ne joi sen oluen
se oli semmoinen ne sanoi sitten tuopiksi kaksikorvainen sitten jo rupesi olemaan jostakin pläkistä tehty mutta että ennen oli - puuhaarikka ja molemmilla käsillä kun piti korvasta kiinni ja kaatoi kaatoi suuhunsa - se oli kaikki - ei silloin nyt ollut tuota erotusta että erityiset lasit - kenelläkään että yhteisestä otettiin kaikki
no millaiset oli hautajaiset sitten
no ne siinä nyt oli aina ja samanlaiset pidot niin mutta että se oli nyt semmoista hiljaista että ei ei mitään sellaista ollut muuta että ruoathan ne koetti laittaa omaiset jos niin kuin isä ja - isä kuoli nyt siitä talosta semmoinen joka oli vanha nyt sanottiin - syytingillä jo oli semmoinen että se sai talosta sen muonan niin sitten noin jos ne jos se oli sitten - pojan talon isännän isä tai sitten sen emännän isä niin niin hautajaiset - kaikki sukulaiset sitten kävivät pyyttämässä ja sitten aamulla kun ne lähti se oli tavallisestaan ennen kirkonmenoja ne - hautasi ei - ei siihen aikaan koskaan jälkeen kirkonmenojen paitsi sitten perin arkiopäivänä joku jossa oli vähän niin kuin joku sanotaan suurellisempaa tai sellainen niin niin jälkeen arkiopäivän hautasi sitten taas oli ruokaa tarjosivat ja kuinka paljon nyt oli väkeä niin taas ne pöytäjärjestys se oli ja sitten se noin sitten se meni sillä tapaa että iltaan myöhään ne kesti ne hautajaisetkin ennen kuin sieltä taas kaikki vieraat pois lähti mutta että hyvin oli sen tapaa niin kuin hiljaista ja sellaista että ei mitään - isompia puheitakaan ollut muuta että virsiähän lauloivat sitten ne jotka oli hyviä laulamaan niin ne aina niin kuin välillä taas lauloivat sillä tapaa ja että se oli perin niin niin kuin semmoinen surujuhla on oikein
säälikös ne sitä tupaa millään tavalla
no ei ne silloin miksikään erityisemmin säälineet muuta että se se korsteenin puoli tai siellä missä ne oli niin se oli taas raitien kanssa erotettu mutta muuten koetettu hyvin puhtaaksi puhtaana vain pitää ja sitten se se oli sitten siinä että nyt tavallisesti tuohon kahdeksaan yhdeksään asti illalla olivat niissä -- hautajaiskutsuissa
missäs sitä vainajaa säilytettiin
no se oli usein -- silloin ei ollut mitään Askolassakaan erityisempiä missä olisi voinut säilyttää niin ne oli talviaikana niin ne vei tavallisesti johonkuhun riiheen tai - aittarakennukseen mutta suvella sitten ne täytyi vähän niin kuin pikemmin saada valmiiksi ne hautajaiset niin täällä oli sitten Askolassa semmoinen niin kuin sanovat ruumishuoneeksi mutta että ei sielläkään voinut ei ne viikkoa yli saanut olla sentään se rupesi haisemaan että kyllä ne sillä tapaa että kotona se tavallisesti talven ja kylmän aikaan niin että jos nyt keskisuvella oli silloin - veivät sinne sinne ruumiin että nyt niin kuin alkuviikosta oli kuollut että ei - jos ehtivät saada sitten nyt seuraavaksi pyhäksi noin ne hautajaiset tai sitten jos meni meni vielä eteenpäiten mutta talvella ei ne niin kiirettä siitä hautajaisjuhlasta pitänytkään kun ruumis säilyi - kylmän aikaan että ei sitä tullut mitään pakkasella eikä -- nyt mätänemisen alkua tai sellaista
no eikös tämmöistä riihtä pelätty sitten kun siellä vainaja oli ollut
no vanhaan aikaan oli että ne pelkäsi sitten kuollutta mikä mahtoi olla että jos nyt niin kuin riiheenkin missä riihessä oli ollut kuollut niin sitten niin kuin kaihtoivat tai niin että ei oikein siitä ohi olisi menneet ja toiset oli niin järinkin arkoja mutta toiset nyt oli rohkeampia että oikeastaan vanhat jotka olivat arkoja ja pelkäsivät niin nehän nyt kädet ristissä siunailivat ja rukoilivat ja kaikki mitä ikänä lukivat ja mitä ikänä rukouksia osasivat ne oli toiset arkoja niin ja se oli ennen niin vähän sellaista että sitten mikä siinä nyt mahtoi olla se että se oli vanhastaan perintötauti vissiin tai - tapa että sitten kuollutta ihmistä pelättiin
no puhuikos ne koskaan että nämä vainajat olisi näyttäytynyt
juu monta kertaa puhuivat sellaisia että näkivät kun liikkui mutta että enhän minä tiedä olisiko sitten ollut niin että ne pelkäsivät ja hermostuivat niin paljon että ne luuli että ne kuolleet liikkui
no sanoikos ne tai puhuikos ne koskaan että minkäs takia se oli sitten liikkeellä
no tuo on yksi tapaus - isäukko puhui se on - tapahtunut Mäntsälässä en minä tässä Askolassa tiedä muuta isäukko jutteli niin sitten noin minä olin perin pikkuinen poika kun se oli sillä tapaa käynyt että siitä talosta isäntä oli kuollut ja se oli kuollut äkkiä siitä ei tienneet oikein mikä sen oli ja sitten siinä se oli vielä että se oli haudattu jo se isäntä ja sitten siinä talossa oli ollut tuo tuo semmoinen - päivätöissä vain tuommoinen mäkitupalainen ja se oli yhdellä iltaa tullut kotiansa ja sitten vastaan oli tullut sitten se - vanhaisäntä kun oli nyt haudattu ja kuollut ja noin se oli pelästynyt kovasti - oli oli sitten - muka sanonut sille ja kyllä se tositapaus pitäisi olla niin isäukko sitten väitti ja puhui että isäukkokin kuuli sen niin kun se oli -- nuorempi ja sitten se oli sanonut että noin aja sinä tämä asia ilmi että minä olen poikani käden kautta saanut kuoleman ja sitten noin noin se puhui sitten sille se - päivämies niin meni sitten Mäntsälässä noin Mäntsälän vallesmannille puhumaan ja vallesmanni puhui sille Mäntsälän rovastille sitten ne otti sen ruumiin ylös ja tutkivat niin oli lyöty keskelle päätä naula ja se oli siihen kuollut ja sitten ne ei ne ollut puhunut mitään ne oli hakenut sen sen pojan sitten katsomaan siihen niin poika oli pyörtynyt sitten ja tunnusti niin että hän löi sen naulan isäänsä päähän ja sitä ne sitten väittää että noin että kuolleet antaa ilmi jotakin mutta että se vissiin on harvinaista tapausta ei Askolassa ole mitään erittäin puhuneet koskaan että kuolleet olisi mitään että on unia niin sanovat näkivät kuolleesta ja se oli jotakin puhunut että olisi missään liikkunut
no puhuikos ne mitään semmoista että siltä kuolleelta olisi jäänyt joku asia kesken että olisi sitä tullut
no semmoista niin sitten ne kyllä ne siinä Vakkolassakin monta kertaa että siltä jäi joku toimitus minkä se nyt piti oli luvannut eläessään tehdä tai sillä tapaa että se jäi kesken että kuinkahan siinä käy ja usein sitten olivat - niin kuin joku unta nähnyt taas siitä sellaisesta ja että oli niin kuin unissaan tai sillä tapaa että se oli sitten niin kuin tullut selitys sille että kuinka sen pitää nyt jatkaa ja tehdä mutta että ei noin ei ne mitään koskaan tästä puhuneet vakkolaisetkaan että olisi niin kuin liikkunut tai kulkenut kun muutamat puhuivat ennen vanhaan että ne kuolleet kävelee ja mutta että toiset siihen aikaan oli kyllä melkein kaikilla se usko että henkimaailma täytyy olla että noin että ei se ihmisen ruumis jää mutta että se sielu pitäisi olla olla - oikein nyt noin jossakin missä se sitten on mutta että henkimaailma pitäisi olla jäljellä
olettekos te kuullut kun ne siellä Vakkolassa juttelee siitä Ollinkallion herrasta niin mikäs se oli
no juu - sittenhän ne on vanha tapaus ollut kun minä muista nyt kyllä minä sen oikein kuinka se Ollinkallio sai sen nimen tai niin siitä mutta sitten oli kukas häikäle kun en minä muista nyt kun ne sanoi sitten kun oli tullut ja huutanut hevosen rattailta niin että onkos noin Ollinkallion herra kotona ja se oli vastannut että kyllä se on ja hevonen hevonen ei päässyt mihinkään hevonen seisoi seisahti tielle se ei saanut hevostaan kulkemaan mihinkään että siinä oli niin kuin joku joku pidättänyt niin että ja ja se piti olemaan oikein rohkea mies sanoivat niin se joka sen - tekikin sen tempun ja sitten se oli aikaansa oli sitten se oli päässyt ja sitten sanoi että hän ei enää ikinä mene huutamaan sillä tapaa mutta kun minä - jostakin se on se Ollinkallio tullut kuuluisaksi ja se on nyt aina vieläkin minä luulen että sitten ihmettelevät
no pitääkös se paikkaansa että ukkonen ei nouse sen yli kun ne semmoistakin jutteli siellä
no se voi olla taas niin katsokaas kun se on vähän korkeampi paikka että sitten kaihtaa niin kuin tässäkin nyt tässä Särkijärvellä niin tuota ne väittää että toi Falkviikin kallio että se jakaa sen ukkosilman ja kyllä minä uskon että sekin sekin voi että silloin se on aina niillä luja ukkosilma kun se niin kuin tästäkin nyt tässä Särkijärveltä menee ylitse ja samaa se oli silloin minä muistan - pikkupoika-aikoina aina vanhat ihmiset sanoi että että onhan niin kova ukkosen ilma kun menee tuon kallion kohdalta ylitse ne ne pilvet Ollinkallion ylitse ja eikä se niinkään korkea korkea kohta olisi niin kuin tämä nyt tämä tämä Falkviikin kallio ja sitten se on - on vissiin luonto joka sen määrää sen ukkosen mutta että eihän ennen vanhaan niitä tutkineet että se - joku muu tekijä siinä täytyy olla sellainen niin että se vaikuttaa se ja voi olla se että koski siinä vaikuttaa ja
olikos siellä Vakkolassa missään metsässä semmoista paikkaa mitä olisi oikein pelätty
ei ne mitään
tai että olisi kukaan kuollut
erityisempää mutta se nyt oli kyllä vähän ja toisessa maineessa se kallion käänne sitten ne aina puhuvat että siinä oli jotakin erityistä tapahtunut maailmassa ja sitten noin - Isoksimäeksi se kun on siellä Vakkolan Monninkylän rajalla että se oli ollut ennen semmoinen paikka että oli noita noita matkamiehiä rosvot semmoiset rosvot käyneet ryöstämässä ja että se oli semmoinen vähän niin kuin kaihtoivat sitten mäkeä ja pelkäsivät mutta ei siellä ei siellä muualla missään mitään erityisempää ollut ollut pelättävää tai sellaista niin että nuoremmat niin kuin nyt kun minäkin muistan rupesin olemaan - vanhemmaksi tuli enää niitä pelätty mutta lapsena pelättiin vielä kyllä kun vanhat ihmiset aina puhui niitä kaikki
olettekos te koskaan kuullut mistä se Nalkkilan Kirveskallio on nimensä saanut
juu se on jaa se - nimen saanut se kallio
niin se Kirveskallio
kun en minä nyt oikein minä muistanut koskaan onko sitten kukaan mitään puhunut mistä se johtui mutta siellä taas Nalkkilassa siellähän on se Kirveskallioksi sittenhän ne puhui että siinä oli joku jonkun kirves pudonnut kalliosta alas ja mennyt - risaksi jotta siitä tuli muka nimittivät siksi Kirveskallioksi aina
muuten pelkäsivätkös ne sitä hautausmaanpaikkaa siellä kirkon
kyllä ne kohdalla kohden siihen aikaan kun minäkin vielä nuori mies olin niin kyllä ne vähän kaihtoi että ei ne justiin niin hautausmaan läheisyydessä että kyllä siitä ohi menivät niin yöllä tai illalla myöhään mutta että ei siinä justiin mitään puhetta - kyllä siellä yhtä painoa aina menivät ja samaa se Askolan kirkon ympärystä ja kyllä se oli sellainen että se nyt oli niin kuin jokaiselle semmoinen niin kuin pyhä paikka että kyllä siitä ohi ohi kulki että ei siinä mitään katseltu eikä kuvailtu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
- myöhempään illallakin niin aina ja päivän aikaan nyt menivät sentään vapaammin
pelkäsikös ne mitään että siellä olisi jotakin kummituksia ollut tai semmoisia
no ei ne sitten sentään erittäin koskaan puhuneet että siellä että Askolan hautausmaalla olisi mitään kummituksia tapahtunut että ei ne niitä mutta että ne oli nyt niin että ne ajatteli että se on niin pyhä paikka että siihen sitä ei saisi häiritä eikä mennä sinne että ei noin kun minä jo koulupoikanakin niin olin opettajakin aina kielsi että ei saa hautausmaalla hiihtää että se oli - semmoinen että ne antoi sen niin niin kuin semmoisen korkeimman kunnian sille hautapaikalle
no puhuikos ne että olisi tonttua ollut missään riihessä tai myllyssä kun Vakkolassa sentään myllykin oli
ei ne ei ne niitä - kyllä ne välillä sanoi että myllytontut on ja riihitontut mutta että ei ne koskaan niitä muka että ei ne oikein päässeet näkemään - enää sitten kyllä perin vanhemmat ihmiset puhui että he näkivät niitä tonttuja mutta minun minä - nyt niin kuin minun isäukkokin sanoi että ei hän niitä koskaan ole nähnyt mutta kyllähän ne niitä sanoi aina isäukkokin niin jutteli että kyllä niitä piti olemaan mutta että ei se ole nähnyt - nähnyt niitä että ne piti muka huolen riihistä ja ja että se tuli niin kuin hyväksi kuivatettua ja ja kaikella tapaa nyt että se oli niin kuin jos - hyvin oli sen - tonttu nyt niin kuin muka sen talon puolella niin se piti hyvään kuntoon kaikki valvoi
no milläs tapaa ne sitten tonttua sitten hyvitti antoikos ne syödä ja
no kyllä ne vähän kaikki aina jos menivät riiheenkin vanhat miehet sanoi isäukko aina niin ne niin kuin päivällä jos päivällä niin päivää sanoi tai illalla myöhään niin iltaa ja aamulla aikaiseen niin huomenta ja että semmoinen niin tervehtiminen täytyi niin kuin tapahtua niin kuin vaikka se oli tyhjä riihi tai semmoinen niin mutta että kun ne lämmitti sitten tai mitä niin ne aina sen semmoisen mainitsivat niin kuin nyt tavallisestaan tullaan johonkin vieraaseen tupaankin tai huoneeseen vaikka ei nähdä että onko ketään kotona mutta usein tulee sanottua päivää sitten ja sillä tapaa
no onkos ne kertonut et kenenkään tonttu olisi suuttunut
en minä en minä muista ketään että olisi puhuneet sitä että se olisi noin niin kuin vihamieliseksi saaneet tonttua -
antoikos niille syödä mitä sinne riiheen
kyllä ne välillä jätti jätti jotakin niin kuin salaa että ei pitänyt olisi toiset ihmiset huomata niin kuin noin leivän voita vähän leivän päälle riiheen tai aitassa kun niitä nyt piti oleman muka talon aitoissa ja sillä tapaa ja noin että sillä tapaa salaa että ei kukaan olisi saanut tietää se oli se oli melkein niin kuin emännän emännän uskoa se että se jätti ja riihessä se oli taas isännän että ei - että ei sitten pitänyt kukaan tietää mitään että salaa mutta aina ne kaikki vähän niin kuin maailmassa ilmi tulivat semmoiset asiat että sellaista salaista niin se piti oleman ja ja silloin jos joku nyt riihessä täytyi olla niin ne muka sanoi että siellä kaikki paremmin ruumis on nyt kuin ruumiinakin että se on niin kuin ne pitäisi vahtia ne riihitontut siellä ja että ei se mihinkään noin mikään tee pahaa sille kun niitä nyt oli rottia ja kaikkia siellä riihissä sentään ja sellaisia että kun ne ennen kuin arkun saivat kun siihen aikaan ei mistään arkkua saanut vielä ruumiille että olisi nyt niin kuin nyt haetaan noissa -- niin kuin Porvoossakin - silloin täytyi aina joku tehdä sen arkun ja siinä meni vähät aika ja ei se ollut - perin päivässä kohta tehty se - niin noin se oli ruumis siellä riihessä sitten että ei se ollut arkussa niin ne pelkäsi että ei ne rotat eikä mitkään hiiret ja semmoiset pääse - kolhimaan ja sanoi että siitä että - muka tonttu vahtii sen ja pitää huolen siitä